Áslaug Thelma Einarsdóttir sem sagt var upp hjá Orku náttúrunnar síðastliðið haust hefur stefnt fyrirtækinu fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns og fyrir ólögmæta uppsögn makrílkvóti verður aukinn verulega og verður heildarafli um áttatíu þúsund tonnum meiri en sérfræðingar ráðlögðu ráðherra segir það óábyrgt en ein þjóð geti ekki tekið ábyrgð á ofveiði forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hafa engu skilað leiðtogar aðildarríkja hittast í Brussel á morgun og reyna að komast að samkomulagi fimmtíu metra háir klettar gægjast nú fram vestast í Grímsvötnum eftir að hafa verið huldir jökli í um hálfa öld jarðeðlisfræðingur segir að þetta skýrist af aukinni eldvirkni og jarðhita maður er alltaf að glíma við sjálfan sig segir elsti keppandinn á landsmóti u m f í Neskaupstað hann er hundrað og tveggja ára gamall nýhættur á skíðum og leggur nú alla áherslu á golf Áslaug Thelma Einarsdóttir fyrrverandi forstöðumaður

hjá Orku náttúrunnar hefur stefnt fyrirtækinu fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns og krefst jafnframt bóta fyrir ólögmæta uppsögn orka náttúrunnar sem er dótturfyrirtæki

Orkuveitu Reykjavíkur hafnar báðum kröfum Áslaugar að eigin sögn margítrekað kvartað undan framkomu yfirmanns síns og þáverandi forstjóra

var í sama mánuði sagt upp vegna óviðeigandi hegðunar við samstarfsfólk málið vakti mikla athygli í fjölmiðlum Bjarni Bjarnason forstjóri OR fór að eigin ósk í tímabundið leyfi vegna málsins á meðan rannsókn færi fram innan Orkuveitunnar en hann hafði verið gagnrýndur fyrir

aðgerðaleysi í lok nóvember var niðurstaða úttektar innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á vinnustaðarmenningu og tilteknum starfsmannamálum fyrirtækisins kynnt samkvæmt henni var uppsögn Áslaugar réttmæt sem og uppsögn Bjarna Más í kjölfarið ákvað stjórn

að framlengja uppsagnarfrest þeirra um tvo mánuði Eiríkur Hjálmarsson upplýsingafulltrúi

hafni báðum kröfum Thelmu og lögmanni fyrirtækisins hafi verið falið að taka til varna í yfirlýsingu sem fyrirtækið sendi fréttastofu kemur fram að í stefnunni séu laun Áslaugar Thelmu borin saman við laun eins karlkyns stjórnanda í stöðu forstöðumanns hjá fyrirtækinu en samanburði sleppt við aðra

sem konur jafnframt segir að mismunandi kjör þessara tveggja hafi átt sér málefnalegar ástæður sem Áslaug hafi fengið skriflegar útskýringar á Áslaug vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna stefnunnar í dag og vísaði á lögmann sinn Sigurð g Guðjónsson tjá sig um málið í fjölmiðlum Íslendingar taka sér stærri hlut af makrílafla í Norður Atlantshafi en áður samkvæmt nýrri reglugerð sjávarútvegsráðherra ráðherra segir veiðar umfram

ráðleggingar sérfræðinga óábyrgar en það sé óásættanlegt að ein þjóð þurfi að taka ábyrgð á ofveiði þegar aðrar þjóðir auki sinn hlut makrílkvóti íslenskra skipa verður aukinn úr hundrað og átta þúsund tonnum í hundrað og fjörutíu þúsund reiknað er með að heildaraflinn verði um áttatíu þúsund tonnum meiri en sérfræðingar ráðlögðu íslensk skip munu veiða sextán og hálft prósent af áætluðum

Íslands Noregs og Færeyja í stað sama hlutfalls af heildarkvóta við erum búin að vara við þeirri umframveiði sem hefur verið alveg síðasta áratug við höfum verið heppin með nýliðun það er hins vegar sú staða uppi að stofninn er á niðurleið og

með þessu atferli ekki bara Íslendinga heldur allra veiðiþjóða að veiða svona langt umfram ráðgjöf þá leiðir því að stofninn fellur og veiðar verða dregnar verulega saman íslensk stjórnvöld taka ákvörðunina einhliða þar sem þau hafa ekki átt aðild að samningum um skiptingu makrílkvóta í Norður Atlantshafi þeir sem vinna við að gefa ráð eru aldrei sáttir þegar ákvörðun er tekin sem er fram yfir hins vegar má segja að maður geti skilið þessa

ákvörðun í ljósi þess hvernig hvernig ástandið hefur verið allt frá því að makríllinn fór að koma inn í okkar lögsögu árið tvö þúsund og sjö en frá tvö þúsund og átta hafa íslensk stjórnvöld verið að reyna að komast inn í samkomulag og okkur hefur verið haldið þar utan sjávarútvegsráðherra segir ákvörðunina tekna vegna þess að ekkert hafi þokast áfram um samning um nýtingu stofnsins Íslendingum hafi lengi verið haldið utan við

samningana á meðan aðrar þjóðir hafi aukið sinn hlut mér finnst bara einfaldlega verið komið nóg af því háttalagi bara sitja úti í horni við munum hér eftir sem hingað til vinna að því að heilum hug að reyna að ná heildarsamkomulagi því

bráðnauðsynlegt að þessar þjóðir nái saman en telurðu ekki óábyrgt að veiða umfram ráðleggingar ég

það í grunninn óábyrgt en það er hins vegar algjörlega óásættanlegt að ein þjóð

ábyrgðina af því leiðtogar Evrópusambandsríkja hafa ekki getað komið sér saman um hver eigi að taka við af

forseta framkvæmdastjórnar e s b ítrekaðar tilraunir til að ná saman hafa engu skilað forseti framkvæmdastjórnarinnar hefur talsverð völd innan sambandsins hann leggur til lagafrumvörp fylgist

með því að

sé framfylgt og einnig er hann fulltrúi sambandsins við gerð alþjóðlegra samninga launin fyrir þetta eru þrjú hundruð þúsund evrur á ári eða um fjörutíu og tvær og hálf milljón ásamt fríðindum hefur gegnt embættinu frá tvö þúsund og fjórtán og lætur af störfum í október leitin að eftirmanni hans hefur gengið brösulega leiðtogar aðildarríkjanna tuttugu og átta þurfa að koma sér saman um útnefningu sem meirihluti Evrópuþingsins þarf svo að samþykkja þau eru nokkur sem eru sögð koma til greina hin danska

sem er

Manfred

og Frans Timmermans sem er varaforseti framkvæmdastjórnarinnar en hvorki leiðtogarnir né Evrópuþingið hafa sammælst um forsetaefni fjögurra klukkustunda leiðtogafundi sem fór fram í síðustu viku lauk án reynist það vonlaust að koma sér saman um eitthvert þeirra sem hafa gefið kost á sér gæti þurft að finna svokallaðan málamiðlunar frambjóðanda þar hefur Angelu Merkel

borið á góma hún hefur þó sagt að hún hafi ekki áhuga svo er Juncker ekki sá eini sem er að láta af störfum Donald Tusk forseti leiðtogaráðsins er einnig að hætta ásamt þremur öðrum háttsettum embættismönnum innan sambandsins á morgun verður haldinn annar leiðtogafundur í Brussel þar sem vonast er til að eftirmaður verði fundinn allt tiltækt lið slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á níunda tímanum í morgun vegna elds á annarri hæð

í Vesturbæ Reykjavíkur íbúðin var mannlaus en annars staðar í húsinu var fólk í fastasvefni engum var meint nágrannar gerðu íbúum viðvart vel gekk að slökkva eldinn sem kviknaði líklega út frá rafmagni í forstofu hússins tæknideild lögreglunnar hefur tekið við vettvanginum formaður skipulags og samgönguráðs Reykjavíkurborgar

útilokar ekki að leggja nýtt deiliskipulag við Elliðaárdal í íbúakosningu hollvinasamtök

telja framkvæmdir á svæðinu raska dýrmætu útivistarsvæði nýtt deiliskipulag fyrir

við Elliðaárdalinn var samþykkt í vikunni skipulagið gerir ráð fyrir mikilli uppbyggingu í dalnum til að mynda á að reisa fjögur og þá er gert ráð fyrir uppbyggingu fyrir og búsetuúrræði fyrir velferðarsvið okkur finnst vera komið aftan að okkur með þessa ákvörðun hér var fyrst talað um lítið fallegt hús eins og menn sögðu fimmtán hundruð fermetra

erum við að tala um fjörutíu og þrjú fermetra tæpa sem er úthlutað í lóðum á þessu svæði þetta er tvær og hálfar

henda hérna í dalinn og er ekkert smá magn hollvinasamtök Elliðaárdalsins vilja kæra nýja skipulagið og segja uppbygginguna raska einum af fáum grænum svæðum sem eftir eru í borginni þetta raskar því ekki að öðru leyti en öll önnur uppbygging raskar sínu umhverfi á meðan hún á sér stað þetta svæði er nú þegar mikið raskað staddir í því svæði sem kallað er raskaða svæðið sem þessi á að vera á þetta kalla ég ekki raskað svæði það er ekkert svo mikið eftir af grænum svæðum í Reykjavík hollvinasamtökin hafa kallað eftir íbúakosningu um málið Sigurborg segir vert að skoða það það er allt í lagi að skoða það mér finnst það bara mjög eðlilegt ef að það kemur fram mjög mikill vilji til þess og íbúar vilja fá að segja sína skoðun þá er mjög mikilvægt að slík kosning verði haldin en það skiptir öllu máli að fá fram þann vilja það er að er það mjög stór hópur því það er líka stór hópur sem vill fá þessa uppbyggingu

við brennandi hita vegna sem geisað hefur í álfunni síðustu daga slökkvilið á Spáni hefur náð tökum á stórum hluta gróðurelda sem kviknuðu í norðausturhluta landsins rauð viðvörun er enn í gildi á sumum svæðum vegna veðurs en hiti fór yfir fjörutíu gráður í dag í gær var tilkynnt um nokkur dauðsföll en ekki hafa fleiri tilkynningar borist í dag var heitasti dagur ársins í Bretlandi í dag þegar hiti mældist allt að þrjátíu og fimm gráður yfirvöld á Ítalíu saka skipstjóra björgunarskipsins Sea Watch

sökkva hún var handtekin á Ítalíu í gærkvöld eftir að hafa siglt skipi sínu til hafnar með fjörutíu flóttamenn í trássi við bann ítalskra stjórnvalda fimmtíu og þremur

um borð í Sea Watch þrjú við strendur Líbíu fyrir rúmum tveimur vikum næsta örugga höfn var á ítölsku eyjunni

stefnan því tekin þangað stjórnvöld á Ítalíu neituðu að taka við fólkinu utan þrettán sem var leyft að stíga á land vegna aldurs eða heilsufars eftir sautján daga sagði skipstjórinn að andlegt og líkamlegt ástand fólksins væri svo slæmt að ekki væri hægt að bíða lengur hún ákvað því að sigla í höfn og var handtekin um leið ítölsk stjórnvöld saka skipstjórann um að sigla vísvitandi á bát landamæralögreglu yfir sjötíu milljónir manna voru á flótta á síðasta ári á hverri mínútu neyddust tuttugu og fimm manns til þess að leggja á flótta frá aldamótum hafa þrjátíu og sex þúsund sjö hundruð

Miðjarðarhafi þar af tæplega tvö þúsund og þrjú hundruð á síðasta ári samkvæmt nýrri skýrslu frá

það jafngildir næstum íbúafjölda Hveragerðis Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra staðfesti í dag stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs með stækkuninni bætast fimm hundruð og sextíu ferkílómetrar við þjóðgarðinn Herðubreið Herðubreiðarlindir og hluti Ódáðahrauns en þar er meðal annars að finna fjöllin með því bætist um hálft prósent landsins við þjóðgarðinn en fyrir voru um fjórtán prósent landsins innan þjóðgarðsins Guðmundur Ingi segir að stækkunin sé mikilvægt skref í náttúruvernd og þáttur í að uppfylla kröfur vegna tilnefningar Vatnajökulsþjóðgarðs á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna vegna aukins jarðhita

í Grímsvötnum gægjast nú undan jöklinum klettar sem ekki hafa sést í hálfa öld jarðeðlisfræðingur

býst við að enn meira af

komi fram á næstu árum Grímsvötn liggja í vestanverðum Vatnajökli og eru virkasta eldstöð landsins þar hefur eldvirkni og jarðhiti aukist síðustu áratugi sem

klettarnir uppgötvuðust í vorferð Jöklarannsóknafélags Íslands

þeir eru í vesturhluta Grímsvatna nú eru að koma í ljós klettar sem

hurfu í jökul fyrir fjörutíu til fimmtíu árum þegar jökullinn gekk fram yfir svæðið þetta er afleiðing af því að eldvirkni hefur aukist svo mikið í Grímsvötnum Magnús Tumi segir bráðnun jökulsins á þessu svæði ekki skýrast af loftslagsbreytingum heldur fyrst og fremst af auknum jarðhita við hefðum verið að tala saman fyrir tuttugu

árum þá hefði

að þetta þýðir að fara stækkandi en það sem gerðist á sama tímabili er

að jarðhitinn færði sig til þannig að vatn

það gerði fram til nítján hundruð níutíu og sex og þess vegna erum við hætt að sjá klettarnir verða rannsakaðir frekar þegar þeir verða komnir lengra upp úr jöklinum þetta er partur af öskjubrún þetta eru brattir klettar það sem er sýnilegt af þeim stærsta það er allavega fimmtíu metra hár klettur ef þetta heldur áfram mun þetta

við fundum kletta á þremur stöðum þarna eru klettar sem ekki eru komnir í ljós sem hlutu nöfn á sjötta áratugnum sem heita depill og

vonandi fara að sjást bráðum ég vona að ég fái að ráða hvenær ég hætti segir Bjarni Haraldsson kaupmaður á Sauðárkróki sem hefur staðið vaktina í sextíu ár

Haraldar Júlíussonar var fagnað í dag verslunin sem Haraldur opnaði við Aðalgötu árið nítján hundruð og nítján er rótgróinn þáttur í sögu Sauðárkróks og um leið minnisvarði um hverfandi viðskiptahætti Bjarni hóf störf í lok sjötta áratugarins og tók við rekstrinum þegar faðir hans féll frá nítján hundruð sjötíu og þrjú

öll vara hveiti heilhveiti strásykur hrísgrjón kandís þetta var allt í skúffum skúffurnar eru enn á sínum stað eins og reyndar flest annað Bjarni stendur vaktina og selur einkum matvöru

og dælir bensíni á bíla hefur aldrei komið til greina

að gera eitthvað annað nei bara þetta góðan daginn hann segir að reksturinn hafi gengið upp og ofan peningar séu ekki allt en samskiptin gefi honum mikið

mín hans Bjarna gott að versla við hann þótt samkeppni hafi aukist halda margir tryggð við verslunina og eru nokkrir já en þeim fækkar þannig vörur ég ekki með mjólk eða kjöt eða svoleiðis Bjarni sem verður níræður á næsta ári segist ekki hafa grunað að verslunin yrði hundrað ára í hans tíð en hann er heilsuhraustur og ekki víst hvenær hann sest í helgan stein ég hef bara ekkert hugleitt það ég var að heyra utan

að ráða því sjálfur ég þakka

og hafðu góða helgi já takk sömuleiðis skordýr fuglar og plöntur eru meðal lífvera sem eiga heima í Laugadalnum í Reykjavík en þar fór í dag fram svokölluð geta gestir grasagarðsins kynnst hinu villta lífríki Laugardalsins og hefur Reykjavíkurborg útbúið

til að fara eftir tilgangurinn er bara að vekja athygli á lífríkinu sem leynist hérna alls staðar í kringum okkur opna augun taka eftir hlutunum maður þarf stundum ekki að leita langt til að finna ýmislegt spennandi velta við steini þar getur leynst

kíkja inn í runna og sjá

verður aðgengilegt á staðnum allan júlímánuð og getur fólk þá komið hvenær sem er til að kanna lífríkið

af yngri kynslóðinni var áberandi í grasagarðinum í dag hvað ertu gömul

ertu búin að finna einhver skordýr já könguló hvar elsti keppandinn á landsmóti u m f í í í Neskaupstað er hundrað og tveggja ára gamall og hefur í seinni tíð hrifist af golfi á mótinu sem er fyrir fimmtíu ára og eldri keppa um helgina um þrjú hundruð keppendur af öllu landinu í greinum sem reyna á alls kyns hæfileika pönnukökubaksturinn er hvað vinsælastur hjá áhorfendum keppendur byrja allir með hundrað og fimmtíu grömm af hveiti og svo kemur í ljós hvað verður úr því dómarar fylgjast grannt með og dæma líka hvernig gengur að halda hreinu

í kringum pönnuna Ingibjörg Helga frá Selfossi er þrautreynd í þessari grein

galdurinn að hafa gaman að þessu bara finna sína góðu uppskrift og fylgja henni bara um að gera

eins og þú ert ábyggilega búinn að sjá hérna í dag það var ekki annað að sjá en að

mikil innlifun í spilamennskunni já já er

keppt var í fjölda íþróttagreina og í ákveðnum aldursflokkum í sundi sjötíu

til sjötíu og fjögurra ára sigraði Ómar Valdimar tilefni þess hreyfingin skiptir alltaf máli og við eigum aldrei að hætta að hreyfa okkur alveg sama hvað við verðum gömul að halda sér í einhverri hreyfingu er ótrúlega mikilvægt og að geta komið á svona mót og haft gaman elsti keppandinn er heimamaðurinn Stefán Þorleifsson hann verður hundrað og þriggja ára í ágúst Stefán er fyrrum íþróttakennari og hreyfir sig á hverjum morgni nýhættur að stunda skíði og sund en hefur snúið sér að golfi

að búa sig undir keppni í

þægileg íþrótt fyrir hvern sem er það þarf ekki að hafa mikla líkamlega getu til þess að hafa yndi af því stunda þessa íþrótt maður er alltaf að glíma við sjálfan sig að gera aðeins betur en síðast maður veit alveg

til þess að maður gæti mælt að það sé góður hringur og þá að veðri

átt á morgun strekkingur norðvestan til en annars hægari vindur skúrir syðst á landinu og austanlands en bjart með köflum hiti fimm til fimmtán stig

norðaustanlands en hlýjast suðvestanlands Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið eftir íþróttir

nú eru línur farnar að skýrast á h m í fótbolta í Frakklandi og ljóst hvaða lið leika til undanúrslita við skulum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 Holland og Ítalía og Svíþjóð og Þýskaland börðust um tvö síðustu sætin í megan var hetja Bandaríkjanna en hún skoraði bæði mörkin í tvo til sigri á Frakklandi í

í París í gærkvöld gestgjafarnir eru því úr leik Íslandsmetið í hundrað metra spretthlaupi kvenna var fimmtán ára gamalt í dag var það svo slegið tvisvar á innan við tveimur klukkutímum Áslaug Thelma Einarsdóttir sem sagt var upp hjá Orku náttúrunnar síðastliðið haust hefur stefnt fyrirtækinu fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns og fyrir ólögmæta uppsögn makrílkvóti verður aukinn verulega og verður heildarafli um áttatíu þúsund tonnum meiri en sérfræðingar ráðlögðu ráðherra segir það óábyrgt en ein þjóð geti ekki tekið ábyrgð á ofveiði ítrekaðar tilraunir til að velja arftaka

forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins hafa engu skilað leiðtogar aðildarríkja hittast í Brussel á morgun og reyna að komast að samkomulagi fimmtíu metra háir klettar gægjast nú fram vestast í Grímsvötnum eftir að hafa verið huldir jökli í um hálfa öld jarðeðlisfræðingur segir að þetta skýrist af aukinni eldvirkni og jarðhita fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

verið þið sæl